Efe ga ri mi labmyi, bendye yi snu ye snu yna hni, yi lo ggbui, e kate, he kure shini, he ga ha ḃi kure shni, he gna to ya knisa yi ga eknisa ke za za wo gbmada snugi, tswashe, ḃe tswashe snu wo gna, wo snu gi wo, he ḃa po knisa ḃo yi ya kna gbma, anyigo ba ḃa ga fye kpe da ke ḃa kpena ḃna snu yna dyi ḃe, labniyi ynadyi ndye ga dyi yna, a misa ga yi nu, hega ke yi godu yi lo efa, bena yi tnutmi, ye gbe ḃa chri ge nu ndye gas nu yna, ke anyigo za ḃa smu ynadyi zhi yi ge, de ndye ḃa fa hna lo a snu tnutnu hna gidigba lo wyi sag a duga ḃa ga ynadyi zhi ge a ga dyi a de bedyi a de tnutnu hna snu, yi to duya, yi de pyi zhi de a nyigo yi, ḃa ynadyi tabwa zhi ga dyi do do be ga duya zhi pyi ndye bayi besnusnum, ḃa ga daya zhi pyi za hna lo key a misa yi ke kpe efa hna lo yi snu efa tnutnu. Tso ndye ḃa yi ḃe snusnu, efa do ḃe gas nu san dye geznujni ge yna a ga de epyi kpe zhi, dodo ndye, bag a yi besnusnu yi be ga duya ḃalo pyi ke ba ynadyi bwo yazho a ga zhi ḃa ga sasa gig a ku zhi ge. Yi zhi ḃa da zhi pyi genznu sa hnayi, ḃade bedyi ḃa snu ynadyi ndye a ga dyi geznu ynasnu, azado ga do eje, egni ga ḃayi nu ḃa ga she etsi ḃa tuna, ga ba yi e chi wye nu, ḃaga tuna bedo ezoyi, awo snu adyi, dede ndye eza, ye wo dyi yna bag a snu wori eba kpe da, azado nyi ga yi eje, a zado gayi egni, a zado nyi chiwye, azado nyi ynadyi gbo-gbo, do do ndye bag a gna be gas nu yna. E e, nasara kala, ko ezo kala ḃa ga gna bag a dyi, ba hna mwabare ndye a snug a snu yna. A zhi ḃa pawo ri hnja geznu sayi sandye a ga de kate lo ge yna, yi ga da ya zhi se, to mi bi, mi nyigo se zhi ya knisa, yi ga yazhi se ya eknisa, kea de yazhire, ya kni yazhire nyi